स्वतंत्र इच्छा माने इच्छा पर कउनो भी प्रकार के बंधन से मुक्ति होला। एकर मतलब इहो होला कि कउनो इंसान कुछ भी इच्छा राखे खातीं स्वतंत्र हवे ओकर ऊपर कउनो भी बाधा ओकर इच्छा के लिए न हवे। स्वतंत्र इच्छा में हर इंसान अपना इच्छा के मालिक होला ओकर सोच के ऊपर या फिर ओकर कइसन सोच राखे के चाही या फिर ओकर का सोचे के चाही कऊनो अइंया के मर्जी न चलेले।